जान हम खाना खोला तन हमारी सेहत रोली जान आज कल हुएगी प्रोसेस्ड फ़ूड होगी जादा तालियू होगी सू हमारे दिल म या आर्टरीज म ब्लॉकेज करदू ते बीतीन यन होंदू की हार्टटैक के चांसीज़ सु बड़ी जोंदा।